Otrany afahafa aloha zany oe hena sentetika any amin'ny laboratoara, ary raha zah manokana de tsy hihinana izany hena izany mihitsy aho satria tsy natoraly zany ary mety hiteraka aretina maro isan-karazany, sady tsy hahafeno ny fepetra rehetra maha hena azy mihitsy izany, tsy hitovy amin'ilay oe nofona biby iny mihitsy izany hena sentetika izany.